لأ ما كنت راح أطلع على المريخ، ما ابى أطلع على المريخ لا ما هو عجبنى كوكب الأرض، هون وسط أهلى وأصحابى قرايبى شغلى ، كل شى هون اش راح يعنى، اش بيكون موجود على المريخ زيادة مو موجود هون، يأخى حتى روح المغامرة موجود على كوكب الأرض، لمهو نطلع برا على كوكب الأرض خلينا جلسين محلنا.